Salama lahy e, mba azafady roahy mba asaonareo ñy pômpy nay ity fa mitete, mitsopatsopaky, ka tsy haiko ñy raha mahazo azy fa simba, ka mba amboaro nareo ho anay roahy azafady, fa raha toy ii ato la mandé ñy trañonay ka la lontsiky ñaminay ato, la mitsopatsopaky avao raha toy, la miteté tsy ra mete, ka mba asaonareo.